Kost nä tiidväq, kohe linnadaq, tsirguq? Noq, näil om kostki tuu ant. Või-ollaq tuu um näid- näil kuigi tuu liigiga käü üteh, et um joba olõmah ütehsündünüq vai sis opisõq vanõmbidõ tsirkõ käest noorõmbaq.